इंडिया चो कल्चर इन्क्रेडिबली रिच आणि डाइवर्स, जो की शेप्ड आसा लोंग आणि कॉम्प्लेक्स हिस्टरी। हैसार खूप डाइवर्सिटी आमका बघुंग मेयता। खूप तारे तारे कल्चर आसात हैंसर। खूप देवळा आसात आणि वेग वेगले सण हैंसर साजरे केले गेले वैतत। इंडिया हे बर्थप्लेस आसा त्या सेव्हरल मेजर रेलिजन्स, इनक्लूडिंग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आणि सिखिज्म। रेलिजन खूप वोडलो रोल प्ले करता लोक मदी।